Pe äj nta't sunpa tuwi por que tuwi'i jentyitä myolestatzäjkyjapa, jentyitä tzyäk inyajpa, ni tampoco mi'syu', ät nta't sunpa porque mi'syu täpki'mpa mesa'käsi, nä tyänhmä'na äjtyä nku'tku, lo que pya'täpä jetij nä yajupäte, ka pya'tu panh ka pya'tu tiyä jetij nä tyänhmä'nupete y tuwi'i tuwi'i tambien tuwi jentyi jentyi tätzkitzyajpa wijtoyajpa aa tzemyajpa titya'majyajpa, nyi'tze'mäyajapa yaktyi tiyä, ät nta't ngustatzäkpa por eso ät nta't sunpa nitiyä.